Ny fomba fandrahoana akoho, akoho izy mbola velony vonoiny volovolosiny tapitapahana ary andrahony araka ze itiavana azy na atao saosy na atao ranony.